Amashomo g'emikono garayamba kuha abaantu emiriimo, garayamba abaantu kwekozesa ekyo kirareta obugaiga omu byaaro, mbwenu nk'omuntu yatandika kukora ekiharaani araba arekozeesa baramushashura.

Ente, enkooko hamwe n'empuunu.

Abazaire abatarabaasa kushashura ebishare by'eishomero tibarabaasa kutwara abaana baabo omu mashomero kwega oshanga barikukora ebitahikire

Ebitebyo biratuma abaana baagira emicwe mirungi aha kurugiirira aha bi bakuru baabo na baashwenkuru baabo baabaire barakora kandi baragumizamu n'okukora n'amaani kugira ngu babehogye

Emitimbagano ya soso mediya ereesireho obuteesigwa omu bushwere ebiro ebi

Okwinegyeza eby'entunguuka, okwinegyeza e guruupu za abeeteraine, okugyezaho okwegyesa abantu abari enyima omu byanga biitu kirareetaho obusingye

ebyokurya ebindarya ndabiiha mu musiri.

Kubumbatiza eminwa kirayamba kugira ngu otaaturira abandi abakuri aha rubaju, nainga kucwera nk'aha bantu.

Nyine kuhabura banywani bangye akabi k'emicwe mibi kugira bakeetantare kubarahagire emicwe mibi

Nibureetera abaana bamwe baareema okwega aha bw'okubugwa esente z'okubashashurira fiizi

Abantu omu Uganda bashemereire kwekyebeza akakooko ka siriimu bakamanya oku amagara gaabo g'emereire kandi nawaawamanyire ngu okaine, oshemeriere kwetangira okakoresa kondomu waaza kubyama n'omuntu kandi okamira emibazi nk'oku abashaho barikuragirira.

Ebyokurya ndabikorera obutandaaro, ebirajunda ndabijwanguura n'ebitarajunda ngire omwanya gw'okubiikamu ebyomire kandi n'ebyo ebi ndaba ndaiha mumusiri kuza kuriiraho.

Abakaazi barabaasa kutandika nka za bizinesi nk'okuguza enyaanya, kuguza za kabigi, kuguza obutunguru ninga barabaasa nk'okukora omu ma ofiisi barasiimuura, baratereeza, ninga nk'okukora omu mashomero barateeka.

Abantu abaine akakooko ka siriimu turabaasa kubahabura turarabira omu kugaaniira nabo, kubagaruramu amasiko, hamwe n'okubahabura kumiragye emibazi yaabo

Omuntu naaruga omu kyaro aza omu tawuni kuronda emirimo erabaasa kumuha akasente kiigiireho kugira ngu ayebaiseho gye n'afamire yeehe

Nikirungi kwekyebeza akakooko ka siriimu kugira ngu manye nk'oku nyemerire, naaba narwire ntandike emibazi kandi naaba ntakarwire manye nk'oku naayerinda.

Amashanyarazi kugarabura turakoresa za tooci nainga obumwe tukozese za soora ahabwokuba naza soora zikaija

Abeebembezi b'amadiini baaburiire engiri ya mukama ereesireho obusingye nan'obutuura gye omu kyanga kyaitu

Kihikire kuhikiriza kugira omuntu omwe, yaaba arwaire akakooko ngu atabaasa kukaturiza ondiijo. Kandi n'abaana baabo nabo batabaasa kutunga akakooko ka siriimu.

Za bizineesi zimwe zikagwa ezindi zaayemerera ahabw'okukingwa kwemi kwemi kwa buzineesi zoona kwetantara korona

Obwegyese aha kyanga butumire entaasa yaayeyongyera, kandi abantu bakye baayetegyereza oku oku bashemereire kutwaza.

Omwana w'omwishiki arabaasa kuba ekintu kyamaani yaaheza kwega kandi omwana w'omwishiki nawe arabaasa kuba abe omunyaishengyero abe omushaho abe omwegyesa kandi kiyambe abantu b'ekyanga kutabonabona munonga hamwe n'abeeka yeeye

Ndahinga ebitakuri, mpinge emondi, mpinge enyaanya , mpinge na kabegi, n'ebicoori.

Turajaguza ebiro bikuru nk'okurabira omu kuteeka ebyokurya ebitutarakira kuteeka nk'enyama n'omuceeri

Banywani bangye kubaakugira emicwe mibi, ndabanza mbagambire, mbahabure kubaakubaasa kutwaza, kugira babe barungi

Abaishiki abaratwara enda bakyari bato ndabaha obuhabuzi obwokuza omu magwariro bakatunga obuheereza kugira ngu batiiza kutunga n'ezindi ngwara.

Tushemereire kugikozesa ahu kireetengwa ahariho entasya kandi nahu turaareeba ngu hashemereire kugobera itwe nk'abantu kutari kuza mu bitaine mugasho

Turarya zaarooni omu banka aha kwongyerera aha sente ezitwine kugira abaana baitu bakaaza aha mashomero kandi bakeega

Ahabw'okuba boona n'abaana, eky'omwoojo arabaasa kukora, n'omuhara arabaasa kukora.

Ekirakira kureetaho butandu omu Uganda, orashanga amamotoka, abavugi baravuga munonga, kandi oshange omuvugi, emotoka yeeye etakanikire, n'obundi oshange ainemu ebintu bingi nainga abantu baingi mu motoka, kimureetere kushanga yaatunga butandu.

Ebimwe ebyokurya ebi ndarya ndabyehingira kandi ebindi ndabiiya omu katare.

Ndabahabura kugumizamu kwega bakamanya Ruhanga kandi bakaba n'abakozi bakaronda naza bizineesi bakatandika kukora kugira ngu beebiiseho

Abaana barazaana okuguruka omugoyi, okuteera omupiira, hamwe n'okuzaana akahuna.

Omukaazi ashemereire kunywa ebintu bingi nk'enkombe, obuhunga burimu amate na n'obutunda.

Okuguma turabaakura kurabafaho kandi ahu kishemereire turabeebuuzaho nk'eby'omunyakare oku baababitwazaga baababarabitutebeza barahurira bari ab'omugasho munonga kandi bashemereirewe

Abakazi n'abaishiki nibakira kujogyebwa omu kyanga kyaitu

Burabaasa kutuha nka ebyokukozesa kuhinga nk'amafuka, ebijuma by'okuhinga nk'ebicoori, nk'emondi z'embibo, nk'ebyo nibyo tura turenda itwe.

Ebijwaaro byange ndabiyoonja obwe ndabiteka omu maizi nkatamu omo nkabibika hakahwaho obwiire reero naheza nk'abyogyeesa esabuuni.

Nintunga enkoko, embuzi, na wakame.

Turakozeesa emihoro kuteemurura, turakozesa amafuka kuhinga, turakozeesa eforogo kuhinga ahantu hagumire, turakozasa emigoyi kushanga waakoma nk'ente

Okuganiira nab'obaantu abaraaba beine ebyetengo n'okumanya omuntu ekyetengo e'kyaine reero okareeba w'orakihikaho reero okamuyamba oku araba arakyetenga okamuhereza obwengye.

Ndakunda kurya chipus, chipus barazikora mu mondi, ezitureehingira kunu so ndazihaata, naamara nzite muri buto, naamara nziihemu zaamara kwomooka. reero mbone kuzirya.

Akiire aku narahuriire amashemererwa maingi n'obunahikire ebizamu byangye by'akamaririzo kandi nk'ajwaara n'abandi beegi abunabire ninshoma nabo ah'eishomero.

Okuhinga hamwe n'okwegyesa

Okwerinda omushwija n'okutemurura ekibira ekiraba kitwehinguririize hamwe n'okuraara omu butimba bw'ensiri hamwe n'okunywa amaizi g'ateekire kandi hamwe n'okuriira omu bintu ebiyonjire hamwe n'okuteeka ebyokurya bikasa.

Amashomero gaine kwegyesa abandi baana aha by'oburema kandi bakabagambira ngu abaana babarema nabo n'abantu nk'abandi kugira ngu bataabarabyamu amaisho

Abashaho omu Uganda barabashashura esente nkye obumwe oshange bataine by'okukozesa nka ah'eigwariro nainga bataine ah'okuraara.

Abantu b'ekyanga kyangye baraguma baramanya amahurire hamwe n'amakuru, omu kushoma zaanyuzi pepa hamwe n'okureeba amakuru aha matiivi g'omuuka owaabo

Bashemerire kurya enkombe amate hamwe n'emboga n'ebijuma

Abakazi bashemereire kwejumbira mu byobutegyeki kugira ngu ebyetaago byabo nabo bihikiirizibwe kandi kugira nabo bamanye ngu n'abantu nk'abandi.

Ni kikuru kwegyendesereza kugamba aha muntu ebirikumukwataho ahabwokuba nikibaasa kuba ekyakabi aha magara ge kandi nikibaasa kumureetera okubura obusingye omu bantu abu arikutuura nabo.

Okushaba nikwongyeramu amaani omu muntu oraaba ari omu bwire obugumire

Naayeza kurya kyaakiro, ndamanza naareeba aha mizaano, mbone kunyaama.

Nantakarugire omu nju yangye omukasheeshe ndanaaba, naamara nshabe naamara nywe eky'okunywa ky'omukasheeshe naamara mbone kushohora omunju.

Okwegyendesereza kubagana ebintu ebirikukwata aha muntu n'oba otarikumanya omuntu ogwe ebintu ou yaabihaire nainga nk'oku yaabitungire nainga nk'oku yaabikozire mbwenu nikirungi kubiza hare okukora ebyawe, omuntu atungwa ake

Emitimbagano ya sosomeediya ereetsireho obutaikirizingana kandi hamwe n'obutatuura n'obusingye omu bushwere ebiro ebi ahabwokuba niho abantu niha nibabona abandi bakazi n'abandi bashaija

Ora oine kuguma orooza ekinaabiro orooza kamina reero aha kamina ora oine kuteekaho akadoomora k'okunaaba engaro na saabuuni

Nimbanza naayoza esafuriya, naamara nshare obutunguru, enyaanya, na karoti, mpembe esigiri, ntemu eki ndikwenda kuteeka, nkifundikire kisye twamara turye.

Omu musiri gwangye ndahingamu ebitakuri ebihimba hamwe n'emondi

Garayamba abantu okweega eby'emikono ebi barabaasa kukora bakihamu akasente.

Omubwire bw'enjura ebizibu birakanya, habemu akisidentisi, habemu enjura kugwa munonga ebyokurya bibe bikye, habemu enjara, kandi habemu n'obushuma bwingi okukira munonga enjura yaaba eragwa mu kiro.